منیں میں ڈیکھلی جا تو منین گھنڑا سنگر جکو ای ھیک بنڑی چھی"رجب فقیر"۔ کاں تو او جکو ای محبت ایں پیارا جی باریم گاوی۔ جوں تمین ڈیکھلی جا ھیک جامشوری جی باریم کلام گائوڑا ھی جام شوری جی باریم۔ "شاھ جی شاعری، علاما اقبالا جی شاعری"گالی ہی۔ "اڑی او شھر جانا، اڑی او شھر جانا" ھا بھی ھی۔ ای سنگر دل ایں محبتی سوں سنڑی چھیں۔ ھا سنڑنی سوں سکون ملی چھی۔ جکو محبت کری چھی او سنگر گاوی چھی۔ اون سمجھیم آوی۔ کان تو سجا پیا جی باریم گاوی چھی، اونڑی کلام گالی سجی۔ جامشوری جی باریم گالی ھی۔ پریں <hesitation> جی باریم گالی ھی۔ گالی ھی سٹھی، منی ھا بھترین لاگی۔ بنڑی چھی ائین جڈبی میں واندا ھویں چھیں سدائن ھینڈ فری ماں بیڑی ھوی چھی۔ میں نونجھیں چھین رجب فقیرا جا کلام لگاتی نونجھین چھین۔ منی ڈاڈھا سکون ملی چھی۔ منیں محبتیم ڈاڈھی ڈکھ بھی مللی ھتی۔ ڈکھام سنڑیں چھیں۔ ڈاڈھی ڈکھاڑی پیار محبتی جی کلام کروڑی